ब्लेन्डर एक मसीन जू खाणा चीजो थे मिलेकी तेजी से घुमाण पर व मुलायम बणी दिंदी। ब्लेनडर मा खाणू डलदन फिर ब्लेंडर थै चालू करदन फिर वैथे तेज घुमे की ऊ मुलैम बणै दींदू। फिर हम ब्लेन्डर थै बंद करदा त खाणू तैयार ह्वे जांदू